اول شي نسأل الشخص المشهور شن كانت يعني اصعب التحديات اللي واجهاتها في حياتها المهنية، وكيف قدر يتغلب عليها؟ آآ الحقيقة ان انا نحب نعرف قصة نجاح المشاهير وكيف قدروا يتعاملوا معها آآ نحس ان نستفيد شخصيا يعني.